இது தனிப்பட்ட விருப்பம், ஆனால் பலர் மெக்சிகன் உணவை விட இத்தாலிய உணவைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், ஏனெனில் இத்தாலிய உணவுகள் குறைந்த காரமானவை மற்றும் மூலிகைகள் மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற புதிய, உயர்தர பொருட்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன. மிளகாய் மற்றும் சீரகம் போன்றவை. கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள். மசாலா நிலை. மிளகாயைப் பயன்படுத்துவதால் மெக்சிகன் உணவு பொதுவாக காரமானது, அதேசமயம் இத்தாலிய உணவு பொதுவாக லேசானது. சுவை விவரக்குறிப்பு. மெக்சிகன் உணவு பெரும்பாலும் புகை மற்றும் சுவையான குறிப்புகள் கொண்ட பணக்கார, மிகவும் சிக்கலான சுவை சுயவிவரத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் இத்தாலிய உணவு புதிய, மூலிகைச் சுவைகளை நோக்கிச் செல்கிறது. முக்கிய பொருட்கள்: இத்தாலிய உணவுகளில் பாஸ்தா, ஆலிவ் எண்ணெய், பாலாடைக்கட்டி மற்றும் புதிய மூலிகைகள் உள்ளன, அதே நேரத்தில் மெக்சிகன் உணவில் சோள டார்ட்டிலாக்கள், பீன்ஸ், அரிசி மற்றும் பல்வேறு மிளகாய் மிளகுத்தூள் ஆகியவை அடங்கும்.